Antes ke xkuj k'ulb'ik cha' chemo ri xtiqb'an, qka'jpoon, xtiq ka'yij, si yaa k'o qka'jpoom. necesiit xkuj k'ulb'ik, xtaaqiij rxqiil. qka'jpoon chi' si k'o rsu'kiil quuk' cha'lo kb'iij tatanool, si tzuqtaaj rmya'l wnaq qmaal. qtaqiij ixoq chi' cha'mb'jook jun aliit, si tk'lub' ruk'juun, aque de hecho xtiq ka'yiij jun wnaq, no'j xuqaal xaq tiq k'eqlo'k qiib' chinaq xaq mitqiil jun aliit, xtin cha'b'jook, pake xpechuwqiil, xkuj k'lub'ruuk' qaal nab'eey re' qka'yiij. xtiqb'suj riij, si ya tzuqmaaj kum ximb'iij kirb'iij xiq tatanool, si ka'jpoom si ya xttzuqtaaj qmaal, uche' qatz jnik'qi'n qb'ak'pensarr chi' si k'o ju jnik'ilew mxoq'taaj qmaal, wen si mloq'taaj ilew mu si ya k'o jun jaay, wa'xkuj k'oob'wi' no'j xuq kee si k'o jaay ta'mpoom qchooch. No'j qka'yij b'la' njeel jun jaay njeel ri kchuknik, si k'o jun jaay, necesita jun qs-aaq, nececit che xtiqtij, tchuknik ri' chi' chemo, wa' xpetik ri pooq, chee xtiqtiij, kum inkaré xaq ixiim, kraaj ya' wa'xtiqk'muuk riq ya' mi k'o k'wa' wa' xtiqmuul riq ya' mu k'o k'wa' wa'xtiqmuul wi' wa' xtiqya' ri jaay, y si tiq ya'n wu jaay mu k'o qb'eey wa'xkuj b'iin wi' k'k'wa' njeel k'qlew k'o qchooch, <noise> chee'tchkun chqe, no'j ki'qlq' k'chi' che ri tchuknik, jun asroon jun macheet, jun ikeej, jun joos, i njeel ri kchuknik, si k'o kaa' mu k'o ch'aat, mu k'o qa'l, i si kum tkb'suj riij, ikuj k'ulb'iik, tokuul jun ixooq quuk' oche'ya jnaab'ya oj oxib' chikchi', n'oj kun necesit re' chemo ixkuntaaj, jun ixooq ataq xtk'osb'ik jun ajk'aal, necesit kçhi' chemo ixtiq b'aan, chemo xtutzrik wnaq, kraaj poq no'j kum qe'qb'an wre' puq tinmiit, kk'soob'ri ajk'aal. Chin ri ajkuun si k'o qe' rsu'kiil, qtooj ri'ri ajkuun chin xtka'inik, chee xttiij ri ajkuun, no'j nkere' xew k'riwa' kk'soop jun ajk'aalchi' kraaj jun tuuj n'oj si xtiq mu'l jun qxqiil, kuj k'ulb'aq ki'pe qk'jool, ¿i qachek' tuuj chemo xtitziil ri wnaq k'chi' uche xtitziir tk'sob'ri ajk'aal, xtiq to'k kumb'aal chriij no'j che ri kumb'aal, wa xtiq muul wi' si k'o poq no'j si qachek're tuuj, uche' xta'n ri rmaal ri wnaq no'j xeqkeek'qechi' wen xuq k'o qpoq, k'o qlew k'o qchooch k'o che xki'chkun chqe pjaay no'j chemo xtiq b'an k'chi' k'onk'ri' ri wnaq xtpetik xti' k'ob'ook quuk' juntiir xkuj k'lub' k'chi' n'oj chinaq ri wnaq ri' kwaat no'j xaq jin k'lune' pub'eey chin wu nab'eey xto'k'ulaq katjoo ajwi' kuj k'ulb'aq xtka'yiij ne juun ne' chin ri richilaay chin ri rchuch mu ki'chkum wu wnaq wa' mu xaq k'oli wnaq xaq kb'inik i qaqchee kir b'suj, chemo ikuj k'ob'ik, mon iri'jchik mon ijomon wnaq chik, i qache kb'suj ay ni ki'ch'jontaq ni kjosq'iij kiib'. Qaal xtiq b'suj ri' xtiq ka'jpoom xtiq xmiij re'riij, chinaq ri wnaq ri' xtiqka'jpoom, i sik'qaal uche' k'ore kb'anik, k're taat k'ore naan, ktzonxook che' uche' ween re' la' chu awqiil ala' a qal va si qaal qalk'chi' no'j xuq xtin taqiij jun chiik, nkere'xaq che jun kk'lmxik ojk'ori' ya sea jun achiiy mu jun ixoq si jun achii jun aliit kraaj xtk'ub'ik, xuqkee traaj ju chjiil, xttaqiij ne juun kepli kb'iij ke wnaq qa xaq liachii k'q'ab'rik, mu kó re chqe qal kchuknik, xaq kb'nik xaq awa' xteel rq'iij wi' kir tzaqla' rq'iij wi' ri wnaq ri' jun achii ni qeetri' taaq xuqkee jun ixoq xaq awa'chi' aley xaq xew wu pirxkin, ki'rtz'aajla'wur q'aab' ki rtzaajla' wu rchi' uche'qanere utz kch'oojnik, mu qa utz kleejnik, mu qanelo'kir xeé rwi' mu qanelo' kir joq'q'iij riib' nkere'ri la' jnik' jun achii xuq ke jun ixoq sicha'si itriq re rib'jun achii ruk'jun ixoq xki' k'ulb'ik i kilmaaj xki' chuknik, mu xtkmool qe' kpoq tkiil chemo xki' k'ob'ik, sicha'iil re riij. Taq xtk'lub' juun, xtyool riij, uche' si derrepent wa'chi' jun aliit, ween b'e chi' xkujk'ulb'ik, te' rab'ook riib'juun te yolwaq ru'k rjow, xuq kee ri alab'xtb'jok chu rjow, xti'q yool riij njeel chemo xtb'anik bueen miiy k'chi' no'j tyo'k ke kiij chi' ik'eb'iil, chemo ixtkb'an chemo xki' k'oob'wi' kum tla'k'rewi' xtq'aljin wi' si re achii' aa, uche' kchuknik, k'o rsroon, qa xaq xtb'inik, qa xaq xtq'b'rik, mu qa xaq xtroyb'eey che wu xtb'anik, chin xkuj tzuqwiik, mu xtb'iij xkuj k'ob'ook ruk' taat awa' chi' xaq xkuj rtzuuq. qaal ni keetle'la' taq xki' k'lub' chi' xke'l puk chooch, jnik'pri achii jroq ki' rb'aan rkoos taq rtkeel mjoq tk'ul b'ik, mjo'q tchamb'jook jun ixoq eso si nkere' xki' kb'anla' kk'jool nab'eey tekchi' xtkiil chemo xtkb'an ni nkee tlila' xuq keek' ri ixoq chi' o ri aliit xtch'jnik mu xtnimnik, mu utz kya'wook leej mu utz ksub'niik, chelo'wu q'atz nooy xyolken nab'eey taq xpon re jun alb'atz che kb'aan aprobar ri che' che ri xcheek kyo'qook kyo'qan jun sb'aal suub' no'j ki' taqiix nk'eej xb'o'j tuun rb'i' mom tuutz wu rchi' xaq xew wu rq'ab' wnaq kk'iis qaaj chpom, nkere' lewlik rchi' xb'o'j qaal. Krqow ki sb'al chi cha' kb'an aprobar chi kyo'qook chi jachb'al wu sub', kirmanul wu sub' pwu sb'al no qache cha xtb'an chiyar rib' qache qatz xtb'an anma' tma'nul wu sub' pwu sb'al como k'ten k'a entons utz laj alb'atz k'chi cha, ek' ri alab' xuq ke ri alab' wak'che chemo rb'anik aprobar jun alab' kb'anik taq kjinaxeel rpom jaay kyoqook jun ikej prq'aab' ja'qasaj jun che' nuj t-taqix jun che' kutz mom skoot, chaqasaj jun si' chaqasaj jun che' tab'an si' chre' i xtatank'iij i xtapaq' k'a i xtab'loj yak'taq kosik cha ponk'chi chjaaj ruk jinaxeel a tyoqook chi chre' como jrok tpaq' wu si' a ver si tpaq'taj rmal ruk' ikej t-raqaaj k'chi xtb'loj yak'taq xtopnik xtyo'qook jun laq jk'omiik sk'ej chre' noj kpqoj wu iiq tqaaj chpom si qache txulnaj rim wu iik eske utz laj jinaxeel chi kab'aal chi tzuqtaj wu aliit rmal cha, sicha nejeel k'ri qka'jpoon qe uche nkare' lo ri iiq ri' xuq lo nkare' ri alb'atz ajwi' tyoqook che ju k'ten ch'iich chre' mu nkare' wnaq k'a, xtnaa' wu k'ten krnaa' ne' Nuj saq si xtb'an ri ixoq ri nejeel xuq ke kri achi entoces qatz xke'l k'chi chwach tb'antaj k'chi kmal no hay necidad k'chi ke xki'to'xook ke wu wnaq wa' antes ke xku'lik galan xkub'elaq k'chi galaan xki'rijnik nkare xaq che ri xtikb'anla' kepwu kb'an ajwi' xaq ki tx'ojnik xak ki q'ab'rik qachechk'ri chik chi' sicha' are' ri kb'an aprobar achi i kb'an aprobar jun wnaq nchke k'chi ri kb'antaj kmal si xkib'elak wachi qatz keb'al mejor ke je'l k'chi ki k'amb'ik chi ruk' ajowxeel ki tzurtzis k'chi ki k'lub' chi yak' despues pues galaan xkubek'iis k'chi wu ajlob'